Ridhikhu rianje riakhuivulwa, ni khulanga vana vanje, khulanga vivuri vanje, kusherehee hango hanje, khari varende vanyala khurakhuo, sinze zingokho ngule inyama, nombe isherehee, nombe zicharahi, ndekhe zichirati, ndekhe muchere, ndekhe khari pilagu vana khuli khusherekee, nukhuyanza nakhusiera shina. Vana nivanyanza nivavola rero gukhu alombi lidikhu yaivulwa nivuyanzi vugali vugali vugali hango yaho ridhikhu rienero riakhusherekhea rirai sana. Na rindu vigwi rindu vigwi kabisa, vandu vanyanye khari varende nivenyi khujinga vajingekhu, shichira nivuganzi vukhari na vana vanje narapukhulu, vajukhu na vana ndivula vavulekhu vavulekhu lweru rizekhu ridhikhu riandivulwa niridhikhu ridhikhu rirai niridhikhu rigali yuvuyanzi vunyishi.